Ni lu munnu ci sunnu tanti petri priziusi ca foru scoperti e tanti autri ca ancora ‘un si canuscinu. Na pocu di petri priziusi ca si utilizzanu pi li giojelli sunnu: Zaffiru, Rubbinu, Quarzu, Smeraldu, Cristallu, Apatiti eccetera. Vennu chiamati petri priziusi pi lu motivu ca sunnu rari e difficili di truvari pi ‘stu motivu lu so valuri arriva macari a migghiara di euri pi sulu centru grammi.